एत इðहोपिअ जेगतु नम इसे ह, इðहोपिअ जेगतु जुन्तो वेदेर् होइ, जुन्तो मने तर् बोतर्दु होइ। हेइ बोतर्दु जुन्तो भेलेक् भेलेक् तैप बोतर् धके, बोतर मुहिम अपर्, तत् कि होइ कि तेम्पेरिसदु तु पुनहोप दिगि लगे थगे। गुते बसर्दु तिन्दु पुनहोप दिगि लगे थगे, अरु तत् जेग किन्नि, इमने त बहर्ज इलक नहोइ, बहर्ज जेग नहोइ। ते एकने बहर्ज जेग नहोइ, गुते अरेअ तु मने क्सोमन् अरेअ होइ, ते एकने तत् हेरि कि कोइ, जेग मने गरम् थगे तत् बेसि बग्। अरु इðहोपिअ बोरोकोनु पोरे, बोरोकोन् पोरे तत् <hesitation> जुनोप सेप्तेम्बेर् मह तत् बोगुत् बोरोकोन् पोरे, मुर् मते, अरु जुन्तो हुकन्। हुकन् जेग हुकन् बोतर्दु अहे, हेतु अहे ओक्तोबोप मेय् लेके, ते हेतु अरु सबते वेदेर् तु भेलेक् भेलेक् तैप दिफ्फेरेन्त् कोरे एकने। हेतु अरु भेलेक् भेलेक् होइ जेरु।